Kuth’a itasa, itasa wahala kiudi alyaύdan igadiye atambe naturally ka ako class ko ama yaye tabi nai ilmu tabi nai ilmuge ako primary yaye ko exam ka a mo yaccle one to thre umvo laka yada gatda one to three wa umvolaka itasi number one umvolaka itasi number two umvora kuth’a ita thar mo sako kama number three kaneghi nan karawai zaumarou itasa wahalaye a ko kira ilmuye har kisi ako ramat duli saki jibanadar laka wako yada ya umdai duri sadai kajar thu ya uda kija banadan laka wako yada ya umdi kabana we, matsan ma ako classma samba yaye jara hada azir azir ka jara hada amweri me kamura bara yaye azir jati ta nu walami ita sa wahalawa da udi kthur ye ita sa wahala yaya tha tika head of works jarvo dachi kadasi cllida aka cl thur dachi alo clthurra kiyamo itasa wahalawa isu kumba isukumba moto, <hesitation> yabanachin umdir kida gaba daya kaneghi nan karauwan itasa wahalawa ako raye thuwe alhamdilila. Ita sa wahala a ka rarewa tha kaniso abu kalkal gan ya key a kidi tarbi thurku tinda adin ina nuking sir aka tuko a kirgah ga tuko aka umdi kuma’a, ka neghi nankarou ya kidi tambi thύrk umdi damonye ka tambiya nadir umdira a kira ka tambiya nadir umgadi ra <hesitation> ungadi kira mmi yaye sir aka mallam nuwa ladar kaja geye ako kirah kajar go nauba kajai ako kirennadar dachi yakidi tambi ka, tambi kiske chin a ladar katambi mirda hadar kasan butu ka kajar mob utu dadar kuda jara sa wahala kames bou ladar kuda jara sa wahala